Arande, saita wakkati e sarde finuki ma ɗun nyalaande Allah fuu. Resatai lennguru ma haade, nde pinuɗa fuu nastu nder naange. Nden bo koo ndei dubakaare taskana gam julde, fijo e ko lutti pat.